To ukpo eyitu abe wo kiya ngirimo gyelɛ gyɛlɛ gycla ka ʒcte ɔnɛnɛ, ozulele leri ozu leri gyɛlɛ agba leri gyɛle sokawo kiya gyiri me gba ridɔle sɔkuwo nga kiya ngirinmo le ɔnɔme øɔɛte lami rikya gui kpopo oryiwa mi gyɔ gba akwani kimbe kiya gyi kpopoe kuwo kwore gbiyi te kwo gba aku owo kiya gba rinyima tete øari ɔnɛ øari kwɔnriyi øarii kwele kitanyi bele aba ku kiya ngurimo nana aku ɔwe ɔnɛ miri ɔwɛ wukpɛnyi umba awu kwenyi aku umbu orogwo kwole aku umbu azɔ bo pula wiye le kwu ivye liyi tete owe bycbu utanyiɔwe utanyi ngu teze mukezu øɔ ushegɔ iyi irimo fa bele ibi so mubu deba ɔwe yɔlemirimo iriwe ɔnɛnɛ miriba kwenyi miri kwole miri eøumi ma engye isaba lambu a-a uwomi eduma fa lo, ukpo eyitu gba awala asoishi ɛlɛ ɛlɛ te kala. leri kale shomesu te gɔri ɔne iyifo gba øɔri kwenyi kwele iyifo øɔri ɔnɛ iyi øɔri kwɔnyi kwɔlɛ kwokwɔlɛ iøagama øa øa ri iyife øa mo øanuzɔte øɔri inyi kɛɛyi mo øɔri myi keɛkyi eøu øɔ gbi dote iyi, Aba abishi tegba yile abishi kala kiri ɛle ɛle ɛle gba shi gba eøu ishshi le mo abishi abori ikpenyi ma ɛøu øɔ ma ishoshi moba ɔzɔte kibulɔma, mata kibatɔma ozɛyizu mu mu ezu iwana te abishi ori ele ishi øɔ ele gɔ ibulama ori iyifo elete ishiøɔ wɔku ori iyi fo elete ishiøɔ wɔku ora elete ishøɔ eyi tɔ gbishi iyi ozu leri ikeyi nama miri ikpapu iyina abi shimi eji iyina gbi shimi ibubma iyima gbi shimi wɔku ishi abishi ikpenyi nana ikpepo isheshi meøu moi abishiikpenyi nana ikepo iyi mizɔte ishshi meyu mole le e-e abishi ifate lori ele lori ela kuwo ngu ukpo ewo eyitu kyawu ribariba le awu abishi ishshi te kqla lori ikpenyimɔ Kekele iyi nikɔ ɔnene imbyazima bɔkɔ indgzu eguma gbi shizu ibuloma, ishizu usku meju, ishizu esheshi meøu ama ɔnene aba miso te øari ɔne kwnyi ɔne kwɔnyi itu øɔ anji mukezu mu kezu mairi mo de gbi re mubiu gbi wo eduma moba ta gba iyile awu abishi isheshi te kala, lakiri ele laki ri ele iseshi te kala abishi kuwogwu abishi ikpenyi isheshi mo ama kwoda ubafo onyi osobo te gba oyi mu aku ɔgele wɔyɔ gba anya mo le gbori akweyi ozɔte ozaøate tø buri ele mbala ele, lala ishi kuyi ogui bgori ori kwo mo gba adawukiyo azate abishi ele weri le biya mo inyawafoba ituwanyi a-a abshi gba aku ikpenyile aku ele mo gba aku ele le ishi iwote øa iwowu iduma foba ama aku ega lebi gba ozɔte leri lebi sɔkuwo aku ofya amo kwo da ofya lala ɔnu uwufo oga ozɔte tɔ gba gyi ri ele bye ne gba edu bɔkɔ ingɔ male abishiaku ikpenyikwo aku ikpepoori iyi kwoze iwo eduma medu mo ishi ozu iuyomo meøu mo layi gba iyile ishi kuya nginasina kiwo sheshi te kalaki iwo mbala kuya